X̱ik nak tipo chen sarten lë' gunu xge'x ngow y lë' lë' be lë gisna, lë' gunu c̲h̲ey në'l lë' gunu c̲h̲ey kafe c̲h̲ey gunu nak gu'n c̲h̲akstsi'n gis gu'n yu tiempo.